Hum da sy aiko avao koa sha hoe ino e mahavy an'izany agny fa fieritreretako an'azy, ambony amignegny zany antegna da fa akekikeky ame masoandro avao koa amignegny sha da sy raha mila température ambony loatry vao mampandevy rano.